Ong yaki kaka'tu hiya, hekowoning ngawah, tiko hoko urohah tokunoi ukokuung. Tiko yewoning o'konoworo <noise> paaukorohe, anguko pehpehkitangung tuhah. Tiwogori nohungon ong aii <noise> tiwongori ong pokong howo ngokong, ong pokong howo aii roki pokong ngo pangoko ngokong. Aii tiwongori monoiheton, owo mungo, mungo kaka'tu tokunoi, aii raa'no kaka'tu toku noi tuyu ringkiheton, ho aii mungo manni tiki ngoheton, tiko hoko ho kiakia' pokong pau kutowo tohetong, <noise> tii heko no <noise> pukutahno ongkoh hiya pehkitagun singangung oo uwagun uriree' tiki tiwo uwiku tii pitaku tiko towu'hetong. Tiwongori ongyori mung pokong o'ko nohungung pokong howo ngokong ongi kaka'tu aii ong pokong howo aii roki pokong ngo pango, tiko hoko woki yewoning uwa ngoro paaukorohe hoiko pokong angu. Ho aii pokong howo roki aii pokong paango, aii tii hongkee'ku tewu'kong. Impa roki ong pokong o'ko <noise> hiyaki howo, hiyako noingi manni ongi inangahki ngokong, <noise> ho aii piro hotu'hetong roki nonongutorohetong. Ong hiya uwaki ya meng ngokong. Tiwoning manni nohungong nommai tiwori manni inagah kukarei hoi <noise> kukarei aii mirahu ngokong. Tiwongori monoihetong, ong ana singa huriroi pihetana, hotu'hetana tiko tii aii puina pokona tewuina hoyori pokong howo. Tiwongori oh koh pokong howo manni hoigi hewaki inagah ki ngokong. Tiwogori monoietong ha'hihetong ko, tikiheko potuwano noi orutiru mnoihetong, impa ringkimo a'hing tururoring ko pirohuyu monoihetong. Tikoh uwako tiko heko potuwana orutiru ngowoitono, howo heko orituru pokong paau mirahu ongi owo huriree ringkairong. Tiwongori orutiru tiki tiwo naaru'ku monoihetong. Tiko nahah kukeuro turono, owo heko oritiru ongi owo nong ringkairong, kesin kesin mumusurunkah impa tii sipeisi ti'ra, tii aii nohuite oritiru ong hiya ongi owo nong ringkairong. <noise> Tikite orutiru monoiheton tii orituru aii manni roki ho pokon hiya tiki tiwo nong naarukuyu monoihetong. Impa manni yaki ong naa' kahah, tiko a'heying ringkimo a'hing toruroring nawa' monoiheton pirohmo tuku eneke. Tiwongori ningii nohungung, ong yaki konnongmo aii manareko yii riku inihungkuung, tiko kesigo uwako iniheyitong tiko tii koh toku tapuying hoyori pokong paau ngawarei. <noise> Tiwo yaki ho pokong pau kutowo tong, tiko oh ri'nono pitung aii tewung, impa yaki pi'ku yaki ongi pokong hiya raiyumo raiyumo tihokoto konakori ongih hetonoko monoihetong. Tiko nawa' o'konoworoku tiko ru'ro teuhetong. Tiwongori yaki manni ong inagah hiya tiwo riko. <noise>